Üts hää asi, midä saa tetäq avokaadoga, om näütüses sääne hispaania ja mehhiko kastmõ muudu asi nimega quacamole. Tuu om väega hää.